tu íxta tyue´e yo ra ntása ra ni síanuntiu tuu ñaa tutavi vílo só xini tuu ntakúu mi itu´n kuatyi itu´n só tu ko´ó tu ra tuka siantentiu íxtantiu ntitu ña kú tye´e ñaa into kee yanu ntó ñaa nyta´a itu´n ntó ñaa ntakuumi ña kututu ñaa ntatyi vasi ra sa´ra ñaka kintíu ntativi ntiuru ra viti ra yaa ka´kun iin tu ta´va ná ña túva´a ná katye tii yo rura íxta yo íxta yo kua´yo ra vityu ra ntuu vii nùù ini ve´e yo a ke´e yo a ñaa-m ye´e yo nami kunumía ra ika kunu sitiu´n ru´ka íxta ru tye´e kua´ru ra ntú vii ke´e yo ntu va´a ntu a´su nta mee ra ntusía´ni yo intuyo tyo kò´o tye´e kora ñaka hua sá tu´yo ni ko ko inka ha ña sa´ru tyi iva ña íxtaru tye´e ñaka hua ñaka hua nikatyina ña sa´yo ra sa´ra ñaka hua sáa tu íxta tye´e ni ku´ru